sogəri, neebe, baguwii, mosang, fauvi dʊ bəusər, ko kʊmai kotii yeya gəmbang tənni buwo ye, kən kote a kote nyibi ya mumuwi yənkə tə nisugəra rə jiigʊ kʊng kəke n'jare laduvi gore a tʊ wʊngngo, ko sʊwi kən kojare ləndʊ gora nən na bwiləmmii ko bwanbii yu gən ko jare laadʊ gəra a liibii, ko gwarə kənko jare la'adʊ gəra a təmba bwiləmmangngum, ko nʊwi kən ko nəbbə kʊro dutə kuiro dutən jiiyu yəri, ko nuguni kən ko jare la'a dʊ gəre a nyiya jʊwiyʊ, gombangngi kən ko dəgira funkor kənən ruva nyi niiyʊ bʊgai a yəmbe a yəmbe koyega amura tang ngər dan jiiyən mənni jən bətə bire va kaiyʊ təbe to nya nəbba yam langgərim a rum nyinəm natə gul to yeya koyeya mən bo mo yonne na dəkga gəmən a murita barkate na nyatə fum bərki moami ya jʊnu ko dʊkgə na buk. nyira nən bənən ka kaiyəm kən yəm dənni mwam a mura langgngor mənni nən bən dəmbə ne mura langngər ku mo nən be nonbe sʊyəm na nya bəgai ba yəmbəm a nui bənki a nyui boi ləmri a dək dur go na rə nga rə nya tə dəmən nəm me mən məsa- məsaa. Nən dom kʊlla ka məsa bəsəne a mura kante nən dʊre sweir dan nən nun dənən məsare. Kʊ nyangke mə mən sʊ yənmii bədəmən bən mula bən dəppən bənke nyəng ke kən nəbən dur mo bən nəng nga swir, kən dur mo əbn dəkge dunda miiyən momən nii dajɨɨ bərku me nən fawmo nən guk təmba miyəm bʊra əbn mai mən dəli a fulla mwam n'chu, n'nui, n'suwe yəmma mura kai na səmbai nui langəttal bəgalyʊ sʊja yomni ki furyamiyʊ bo swi- swi kəmən suwe mo dəjɨɨm wale dʊ bənna bukgə nənnga ji yənne a murtəna bʊndo be ka dubən a buk mənni ku kəm nəmbən yəmbə nyam mo, mebən dubəna bʊla nyəng kə ku fabonne kʊ nyəngke kən yəm mo bən nui bən bəgai bə nanʊ kare jo dədɨɨm me vʊn ba nul ba yəggi ba nui dəgai langər mo dəjɨɨm mənni fulla kabere wʊ bən dəgi ya kore nyibiya langngər yu mvi dəri be duri fulla əbn be a kore nyibiyu a langngər kən nəmbən dur kakotə bən jək mən na ke tang ton mula tangngi na yəngi nombondur naməsa. A gʊ mən kawe məwʊ ku mən bwe bwili mən bwe dəjii ki kən nəmbən dur nan be ka naba nn məsanən bərki ba jəkgən na gʊ fula nyəngkə jii ra mən ka diiya sotontang a yommo yongi mon farə sweir ki. Bon domon bon nui dun da muni kikən dəmən nən non nyang gʊ fʊlla a go nən ngngatangnga kanta yəngi nui dun damun n'langngərki nii ka jəkgari wung ka jən nən kətə buu wung tə nəngngai ka dəknən nyaguwi amurajii nəng ngai bərirə dun da mun mənni jiiya dautən we lənən kəngnga kuwi a dane ba nən bə kuwu mimii fulla kasu karbon nən dʊ fulla non nʊ a su nyani nyani bərki bən dʊbon na buk ton nən nəbbə ne dunda nʊ nən na mən be mən murga dur na langngər da dədiim mon a nya dautangnga kul bərki bogai mwan ka dərpere nyira rə dun də dʊwun dən bau wen mwanii ka dəre pere ro dəgi mənni dənən nə gai bo chu ki daa bəgore go nyəng keki bənjombə jautən go bə nəbbən durəm a nəngngawarere monni a yombo go tə nyəng duntaa jiiyu kənbauwe kan tiiya tiiyai ba nən wune la ke su tang nga nyi ndəmən be, mənni ba be ketang kə bənən dəmən ga? me bənən dəmən nəni nəbbən dur na nən dək dur nə nən də mən ke təng, na nən dəmən su tang, na nən suvetang nyi bəra gufulla bə də bən gul bəniki me bən nən yəm jii lən suve məndəre bən yaggi nya bo gai su ga langngər dan jiiyən jək nəntə kə mən dəkgare kəmmən chʊre mo bam bə nəngnga swer də rə gʊnən me swer dəri gʊnən ban ka yəm jii nəng ngari moi mʊ tən jiiya langngər da bəgaiyən mʊ mən nəngnga swer dədə kʊ nən jən bə chira mura bərəm kən nən wʊ kəmmarang bən nən a bəri dorə kan na təyəmjii dajɨɨm nəngngari dəjɨɨ bə fuu daʊ na nən jaukak me bə fare go kwabi rə buk mənni tə nəbəne <hesitation> kəmmarang ka dənəng a beri do nən nəng. Nəng bə nən ka murya <hesitation> akayəm kʊ nnyang kang ke tə dʊ bən nən kun nən bauwere kʊ nyang kangke kotə nyibi ya langngər beriye bən be bən murga rə nəngngatang ligore rə maatangnga fiyang a mura dun da yəmmən mənni jən bə tə təka mura bərim bətə nəngnga wulai nə nən bə nən ka kaijəm kən dʊbən gəring suedən jənnən də lo nənra gaiyən wulai msuwe mo to nəngnga ki me bə tə dəmən tə dʊtəna bana kuni to məm dur na nya jənbo gurulla ki tə yəggi tii si na tə yəggi tə nəng nga a kak ka bogaiyəng na bamma sʊvego oh-.